<noise> أصدقائي يجولون إني طيبة، ومرحة وأحب أساعدهم إذا أحتاجوا شي، ويمكن يجولوا عني إني صبورة شوي، وحساسة إذا كانت الموضوعات مهمة.